اكيد طبعا هتعلم اللغة الالمانيه لانها لغة جميله جدا هتخلينى اقدر اتواصل مع الناس لو انا سافرت برا مصر سواء سافرت المانيا او سويسرا او الاماكن دى دول كلهم ناس بيتواصلوا باللغه الالمانيه فا هتساعدنى كتير ان انا اتواصل مع الناس و اادى شغل و اتعرف على ناس جديده و كمان اشرح كورسات لو اقدر اوحتج- لو احتاجت شغل اقدر اشرح كورسات